yato biasa den hewan matirri' <hesitation> kuda <hesitation> bai, asu, puarang <hesitation> den duka to jio udara <hesitation> burung. Den duka to hewan ma'pela'-pela' to den sanga cicca' <hesitation> sapi, tedong, <hesitation> bale <hesitation> terus yato' madomi' biasa <hesitation> bai. matirrik malena karna biasa <hesitation> naula'ki pakeke' atau ke anu to mane yate asu ke aula'ki matirrik malena. eke tae' na keke'ki na kandeki. Iyate puarang biasa matirrik malena matakurangki ke naula'ki.